Araan ga izi akula la skul araan ga canong la skul xo ga waan moresby ga izi moresby ga izi <hesitation> tupla yia ga vanong ko moresby ko gawut izi labina ga izi labina xo kawit ga roxin a wok ga izi walau be ga izi xo ga wut saleng pokang la taun ga wut saleng pok ka ga wokang farawuking amun wok farawuk beh go izi xo ga wan kula lae ga izi five five years la lae ga izi five years akula lae ga izi akula madang madang ga izi one year beh mma ga wule xaak go ga waan. Kula la lae, lae xo ga wut ko laina ga wut labina xo ga izi ga tangin ko arete saraga madi izi ya madi roxin ya xo amun funalak sinima madir roxin ya <hesitation> auvul auvul funalak auvul arete avua mah afnalak azaxai ok arete lapuk ka vazaring akulang almang ma lamu wana afnalak nan sait ka vazaring almang man nan nalak ko nan ka izi la elementary ok avaan niman rete saraga madi izi yan xo madi iat ngaan yah xo azere zaan dina wokim um. Pana wokang ang a moni ma baxut we kana peh wok moni di wokang a moni sindia nangaa ma rete savaga ka ramarat ma ka piaat dina wokang ya abusiness sindia nangaa ma ga yaare azare kain businis dina wokang ah? Ma ka vazae ni dina startim ya a grass cutting businis ma madi statim yah pana mower azaxai nan kai faramuking yah nan madi wokang xo kanaf six years ka wok ka wulewut amun weekend ok kai waan amun saak <hesitation> faring ko nan kai waan ma ngai katim amun vaal sinandi varing a string mower. Madi izi yah xo ka vazae ni adu ka soxot kana statim aza wokang. Ga yaare zina azere kain wokang? Ma ka vazae nia kana wokang a ipa consultancy ma ka tok oh ok dina wokang yah a ipa ma ka start ko wokang ya a ipa ka wokang a ipa ma kat grasss ma ka wok aza raan ko kawut ko ka vazae nia adu kawit ga soxot kana wok ko gana resign pana wok gana wut izi lavaal ma gana wokang amun wok angere panavuna ga raa- in amun saak di vaaras di valoo varawuking vare di soot gana wokang a ipa azanon di piaat adu gana wan gana katim a garas lavaal smanda larim gana wut ko gana wut izi lavaal. Ma nia xo ga vamarat ma gah piaat maah sapos gu izi lavaal xo ma amun funalak ko madi dina suruk fanganing moni faa kuna waling ah fanganing sindi ma nan ka ramarat ka piat tuwa gu soxot a mani a mani kana wut dina mas didak madi wok mani sindia ma kawaat iziz xo la vaal xo ka savak ko analak. Aza nalak labina ma ka wut ko nalak angkanan kayi katim a garas ma man ko ka wokim a ipa. Wokang a ipa madi wokang ya wuza wuza wuza xo ka sarak aza rete nalak uru xak di wut di kat grass ma ipa ko ka ilapuk puza xo amun soak ka varas ko diwut ko ka ramarat ko ka vazae nia adu lawas gana soim nua wana how guna wokim a wok angkere kuna guna wilaan nizait. Panavuna ni soxo gatraim wokim kawit na naaf amun amun wok angkere ka varas marasart na ga wuzah xo ka soim ni how gana wokim amun wok ankanan ma ka nanam mase ga wilaan ko nan madi wokang yah yo amun ipa zina nan ka wokang amun sanon ni ga wokang azanon ma ga vilaan ko nan. Madi wokang ya amun wok angkanan Amun client dina wut ma kana vazae mia adu ga larim amun client la matnum ma guna lanim pana how guna dodor vaving amun client maah lamur nu nangaa nuna wokim amun saa ankanan na gana izi xo varing amun client angkanan ko ma gana dodor varae nanda xo aze non tan kawit gai doxo pana vunaga miraut kana put oh wokang fetele maah diput diput ah wokim funny wana ni singsaxai ga potang pokang pokang puzah xo ga rexas ko wana wokang ga rexas gana dodor varing amun saak ga yare sinanda amum se di soxot azere kain halivim gana liis sinanda ma di wut faring amun ipa sinanda azanon di piaat di roxin a kakal guna wokang amun saan angkare ma gat vazae nanda. Husaf gu roxin gu ken laas lak mur gu fanong gu ken pule la vaal guna wokang amun sanon moni karik manguna wule wut guna wut liis surugu. Maa gaken <hesitation> fanong go amun pepa sunum magana liis sunum. Ma di nanam tokzart mase madi piaat oh gu wilaan doxo mase mum mah gana peh raa- in pilai nu gana selang kak amun sanon kak dina wut madi put tain nu nare la pop sunum. Ga wilaan doxo mase mum ma ni ga piaat arete sunum ka wafetele mase nu ma ka wilaan nu guna wokang fatele amun saan angkare ma nare gu wokang ko. Ma ga vasae nanda oh a- asaan angkere ga giu angkare kawit na wut pana isi rot a rot ka bavaf mase ma kawit arot doxo zait madi mangaat madi varop madi. Wokang a kainkain ma madi balas kare xo. Kajwit nanga dina wokim wokim yah kanaf kana balas doxo xo maa madi ken piaat oh madi balaas fanong pana pop madi soxot madina balas pana. Singsaxai arete surugu ka piat oh larim sik bene di wokang wokang yah ka baalas pana sere pop ole dina ken piaat yah adu oh madi baalas yah fanong.